Laabule kam nafo muɗum kañum woni, gam surugo naange to nattani wuro maa, ɗiɗaɓum gam woɗɗingo wuro maa, tataɓum gam ustugo peewol nattayngol wuro maa ustuki cembe peewol ngol.